Bi ga̱ sa ilimi dong nie ga̱ fe tong ga̱ boot de ga̱n gane bi ga̱ den ma̱a̱n i, ko nda̱en bi wun ma̱ap la̱an nda̱n shin shit i tong ga̱ gane, tong ga̱ ga̱ ne bi ga̱ de'en ma̱ani tong ga̱ gane ko-mma̱, abi ga̱ sa ta̱ la ga̱n ntong ga̱ na muop tong da̱ mang muop zem de ga̱n de ga̱ shin shiti amma? Annie pe bi hok den ka ga̱ kuma ga̱ man, abi ga̱ sa ta̱